फर्निचर के बहुते सरे नाव ह जोश कुर्से मेज सौफा बिस्तर अल्मरे कुर्से पंखा बेड ओर भी बहुते सारे ओर जो एजे फर्निचर अ सेजे दर्के ओफिस पंडे आम एत्का उस करू ओर जो एजे लाकडे के भजो ओर एटुक् बदनक सेल्फ सगुण की लाकडे करू इनकु आग पडी लयि किछ भी नुक्सान ना ह।